मित वन हमेशा सात से आठ घःटा सींदू। लेकिन मेथे लगदू की एक आदमी छ घंटा सीण चैंद। अगर आदमी टैम पर स्यालू त टैम पर उठलू भी। हमथै अपडू शरीर थै स्वस्थ रखणू कू कम से कम छ घंटा त सींण चैद।